Për urienteme ën 'na cità straniera sicürament la prima coza che farìu a sarìa cerché 'na mappa, 'na mappa magara di mezzi pubblici parei nurmalment li a ie scrit ëndua sun o se al e pa pusibil fe parei fërmerìu le persun-e ën gir e ciamerìu ëndua sun e ciamerìu për truvé ün post turistico ëndua a ie 'na mappa